Nde laahooji e ɗuuɗi nder ummaatooje, a taway woodi haalaaji ɗuuɗɗi dow maaji. Woɓɓe e mbi'a to a yi'ii laahooru e ndimmba wicco muuɗum, <hesitation> nde kayru naa e ndu metay ba innu aadama. Woɓɓe e inna weelo ndu nanta, woɓɓe e inna seyo ndu <hesitation> hollata. So ka'a kan, wonndu nden a taway seyo ngon <hesitation> e wo- e ndu holla kadi e woodi wonnde huunde nden. Nden wakkati ndu ƴabbi, woɓɓe e kolla dow, e ndu ƴabbay ngam ndu anndina woodi wonnde huunde nden nde ndu woowanaa. Ammaa wonnde sarde nden kadi, e ndu ƴabbay ngam ndu holla seyo maaru, ngam ndu holl- ngam ndu yi'ii goɗɗo mo ndu anndi.